والله أحب الخيل، لأنه رمز العز والفخر، ودايم يعكس قوة صاحبه وكرمه. غير كذا، الخيل وفيّة، وتفهمك وتحس بك، وركوبها يريح البال ويعطي شعور بالحرية.